मिठी को कोई भी प्रतिमा बनाओनु होई, तो उका लिए बहुत अच्छी महिन से महिन मिठी लेनु पड़ा। उका पाणी डालो, उका फिर अच्छी मिठी को सांदो, बनाओ। और फिर जिना भी चीत्र को बनाओनु होई, जैसे उका भगवान को बनाओनु हो। गणेश जी क चीत्र बनाओग, कोई पसु पक्षी को तो वो, या फिर कोई अच्छी सुन्दर सी नारी को बनाओग। तो उका लिए उका अच्छी महिन करी न, उका वो आकार देनू पड़ाज, मिठी का उका से, और फिर उकाम चीत्र कारी करेज। और उकी असीव वो करेज, की भाईया जसो सच में यो मिठू है कि या नारी इस्तिरी है। वो कुछ ना हिसाप है आकार दाईना न बढाऊनू पड़ाज मतलब।